लैंप आमारे रातिक लेखनके काम आअ आमुक रातिक देखुई ना आति आमे तेतु लेंप के सहारे कोई भी जाए सकु किताब सकु पढ़ें खाणो बाणनके आस्ते कामे आअ दुसाध त आमुक बेटे जाअ रोशने रातिक जब लाइट ना ते अ तब आमे लेंप के सहारे पान्डे रोउन्त।